:Yee' :ka on dele-eh bo, :yee' :an mu-eh 'de :ni bo po :on 'ye-eh ya worlor:. :mor :on gweh-eh worlor-eh 'i, :yee; :on 'duo:-eh :on 'kpa-eh 'de 'pla' 'di, deh an 'da-dih 'plea' an pi-dih 'soma' :yee' 'de :on po-eh, :yee' :mor :on po-eh 'de :yee' :on po 'de 'ni, :yee' :on chehn-dih :an-a' :teli-: an-a' kporlor-: :beh-dih' :on :chehn-dih dih :on po-ih 'de 'weh. :yee' 'soma'-a mu 'o dih :dhe for one hour and thirty mines 'de 'yli, :yee' :mor or yli :yee' :an mu 'o :za. :yee' an-a'a: 'nynuu: :on :ne-a 'de 'gbu, a 'dhe an-a'a: <hesitation> 'pani'-dih :due' :due', :yee' :on chehn dih, :on no 'coki-mina'-a :yee' :on chehn :due' :due'. :mor :on 'ye 'plea' 'de or 'ye 'yi :chio'lo: :yee' :on 'bili: 'korki-mini' :dao' :on 'bili: :on use-or 'neheh' :on po 'nor :mini'-a :due' :on po 'nor :mina'-a :due', :on :za 'o :on ne, :on :za 'o an-a' ne. :mor en klehkpeh eh tba-dih 'de 'gbu, :yee' on :za 'o an-a 'soma' :yee' :on gble-or :on 'nyi on :yee' on di. :kaa' :an mu pi-a no-'. Jorwor: :mor :on pi :on ''duo: en 'plea' :on :pa-dih 'de 'gbu, :on 'bei' <hesitation> yi 'o :on bo on yi-dih 'da 'da, :yee' :on 'duo: dih "plea'-a klehkpeh <hesitation> :an dih :an-a' 'nynor pi-a, en klehkpeh :on 'bei' :ya-' 'de-' en klehkpeh :yee' :on :pa-dih 'de :chuu: 'di. :dha :an mu-a 'de 'zorn nyor se-' :on deh 'nyi-'. Because :ka :on korn-a gla :yee' :dhe 'o :on 'bli :gla :gluun: dih. Eh-: korn dhih :a-a' no-eh 'nor :a 'ble. Nyor :or :korn-a gla :yee' :on se deh :korn, jorwor: :mor an :porluh free-dih :yee' :on :korn deh, 'de :dha :an mu-a :on 'bei' :on :ne-a 'de mo-: :an mu :on 'ye-'. Because <hesitation> :on :se-' :koo-borlor' ken ne po 'i :on se :giele' mu 'i.